Яке аз фактҳои муҳими таърихи Подшоҳии Муттаҳид ин таъсиси Шоҳигарии Британияи Кабир дар соли ҳазору ҳафтсаду ҳафт аст. Дар ин сол Шотландия ва Англия расман муттаҳид шуда, як кишвари воҳидро ташкил доданд. Ин иттиҳод пояи шаклгирии Подшоҳии Муттаҳид гардид.